Nuŋ tanghe yina, yinshika mon tang nuŋ tanghe ka yongha ɓakwe mwan mee, mon nyo mee ɓo bi gurimon kwelen tiki mon yo mee ɓo dumve kan shiɗaŋ shimon ɗina, ne mwa nanghen nang nungmo ka jibi jwa ka pila gbobleŋ nuŋ, kan ɓa kwe yole mee yina, shong kang ka wishinshe da voro rab da voro kwin da voro rab da voro gbunung a nyo mee yinshika ka yoka da yamshimo ka gboma fumo yina, mon yo mekwe ɓo voron kaina gbunung ti tee noob dumve kan shimo ɗina kwe ɗin mee kaŋ shimo, ne ka teha baa ten da ɓwalale ne pila gboble nuŋ kpakeya a lo baraŋ shimo meeti ɓoo, yinshikala meeŋ shimoe yo tanghe nuŋ tanghe tanghe nuŋ tanghe shi nyonghe lul, ɓo tanglen lukki durko ɓo ɓamon tangha ɓore fumo ti jawa ɓo, ung'ung mwa tanghe nungha shara ka sharare. Moŋ uri yanzu moŋ wooŋ shi yaaɓo moŋ tang, mon tang yaaɓo ɓa kpap tee laaɓo pabɓa yilli nuŋka tuka ya balen loe, moŋwi yaaɓo kwe taka ɓiire fumoŋ ɓiire to kamon tang yaaɓo shong ɓakwe ka wishidshe ni kanni mo twalen lue mee ka dwili sheje yaaɓo ti ɓiire fumo, tanghe nunghi mon tengle lukki durko mwa nanghe nang ne ka folla pam, ɓa tang nyam mwa faabi tanghe nyam ɓa kpab ne a yilli nungha tuka a twalen lue, tining shaka jwa ka folan pam, ɓakwe yinaɓo, nung tanghe mo tanghe ti jali ti jali ti luki ti luki kang mon tangna mon pem na she kang, ka yilli pam, kang mon tangna mon pemna she kang ka yilli ɓum, kan ɓakwe ko luk nuŋ tanghe kaliya she voro tanghe na she lukka mo pemlena a duma nwa pemeni shangha kwe kwin yo, nwa ne nungti dee. She gwi mon pemni ka jaman nungha ɓakle kan ɓakwe mwa twanin ti kwin kwin, luk nuŋ tanghe ti luki ti luki kan ɓakwe nyimi nunghi de mwa lo shoti mee, meen shi yonghe lul da yamshit, mee, ne wele nin ta jwa ni wii, mon nyome ɓo wimon bene gab shing ne mwa nanghe naŋ aŋ bakeya pilla bere nuŋ, nin tela nwa lem yeng nuŋ kani ne titi ati bera mee shimo, yinshika a nyo ɓoŋ mee, to ɓin ne ɓwe jwa ti nyol mee nu gong, nyol mee shi gbom fu ɓo ti kanak, tanghe nuŋ tanghe ma tang, ti voroe sheje yo neha pi kangha rube a pi kangha rube a pi kangha rube jaŋ ge nunu ka folan pam yina ɓo luk kakwe ɓi tang nuŋ tanghe ti luki ti luki ti voroe ti voroe kwen nungka ere kimi lo tanghe nuŋ ta nghe.